Hamba munda lu mukwa duma midu ina wihnimaka wilinima du duma chamdu mara hamba yamusa sun duɗuma karatu sosai du dage da duma haleya ba banna <noise> tumu tuneyaka garna du mutunce garna kuma kyautakasim fada tsa kutu sim garna fakanaya garna fada tsaya daraja wato hamba mi hiyau akir mimalu wi lainama du duma shashanciyu du hamba alherika miyalukkau duɗuma wanka a wulimi nima karatu du kuya karatu sosai duma da hagu da duma hamba yamusa vurkhum hamba midaluka jika duma khu a duniya dumara hamba ya musa vurkhu du taimakefu fi bahi du taimake yan’uwa niwasi du taimalin hamba mida luka jika wato zamantakewa na duniya ko weneki du duma hamba yamusu koweneki du dage du ɗuma karatu du ɗuma kara sosai a sim dumara tai mako nusi dumutunce iyaye ni wassu. Ato hamba mida luka jika wulimi du jigalin subu katsikatsini du dage du duma cham damara hamba yamusi hamba tare mutun chi niwasi hamba midu luka jika iyayenima zuwama su midalu mizuwa wulimi nima du duma fegan hamba yam alum zamani segai bakaratu kan da weneki didage inna karatu tuji ginshiki katsikatsina tsonakum.